Ikyakurya ikileta ingusu, <noise> kwamfano ungarya kwamfano kawe kuno ikyakurya iki- ikivae kitwita uvu ikyakurya ikileta ingusu uvugale, kulinisyakurya isyepesi nisinyangusu, isinyangusu kama vile uwugale, ungarya uvugale winyangusu, umana kwaukutama sawa, <noise> na ndomaana ujungi uvona angali uwari, pavusuka paila vita inzara jivava sakumi nambili inzara jivava, nasovile ukuli uwari asovie ukurya ikyakura ikinyangusu kama uvugare. Ipanga ukali uvuhondo ukesire indosa, uterike, indosa nasyene sibila ngusu, pausuka paila witaka! <noise> sakumi nmabili yaani inzavia witaka ndikarye, <noise> Lakini umunu angali uwugale <noise> uwugale iasilimia imbaha <noise> idadi imbaha <noise> uvugale vungangusu, nandomaana, uwe twivakinga twipendelea ikyakura ikyavo ikikuu, uvugale, mningarya uvugale hata pavusiku alave aliutake kumbombo isyamwene, alinuweso wakusilinda. Ikale ikyakurya mpaka ikyapamunyi, na ndomaana ulwakwanza twakase tuti ikyakurya ikya asili uvusuke. Manake wuki ikyakurya ikinyangusu, lakini isingi isyakurya isi, wirya kulingana ukung'osike nimbombo juvomba vomba imbombo nyepesi najurya uwari unuwesa kulinda nawulu, ulinuwesa kukina masaa sita kwasabu, imbombo juvomba nyepesi, lakini uvugale, uvunyangusu. <noise>